عشان تغيرحفاظه الأطفال لازم تچمع المستلزمات مثل الحفاظه و المنديل المبلل و كريم الطفح الچلدي إذا إحتاچه أحط الطفل عالسرير وأفتح الحفاظه و أغير الحفاظه القديمه عشان أحط الچديده و أتكد من أن يكون الحفاظه مريحه للطفل ماتكون چدا مشدوده و أتخلص من الحفاظه القديمه و بكذا تكون غيرت حفاظه الطفل بسهوله.